लाइट स्विच घर में बिजली के प्रवाह बन्द आऊ। चालू करे बाला उपकरण छे लाइट स्विच बहुत। अहम हिस्सों होय छे लाइट स्विच में बिजली के। प्रवाह होई छे जब लाइट स्विच ऑन होई छे। त ओकर रास्ता के सर्किट के पूरा करे छे। स्विच के बंद करे के बाद लाइट बंद हो जाई छे।